Ma tiiä külh, et tavalidsõlt ommaq elevandiq uma perrega kuuh ja ei lääq näide mant ärq, et ütsindä edesi minnäq, a ma ei olõq kunagi mõtõlnuq tuu pääle, et mille nä tuud tegeväq.